Questa a l'é unna domanda da fâ a-i sciensiati. Se o dolô o l'é perçepio da un çervello ch'o trasmette unna reaçion a-o còrpo, e piante comme fan à sentî mâ? Fòsce che gh'an un çervello che noiatri no gh'emmo? Peu anche ëse coscì, che e piante gh'an un çervello che noiatri no gh'emmo. Se ghe l'an, tutte e vòtte che ti sciacchi quarcösa co-i pê in giardin ti dovieivi sentî lamentâ ò armeno vedde unna reaçion. Diggo ben?